La ak'ach taqee' han niq'ar ke wula modo nkit'aliim wach la qa'keh nkatwa keh porque re' la la ak'ach taqee' pus han niq'ar ke si re' kitihka kit'alii wach la qa'keh re' riye' kiwa' y nkik'axamaj ar ahpare' wula kiwii'b'al la ak'ach taqee' ki'oo naj ki'oo kichap kotaq sa'haa' y kichila tii cha chikipaat re' kit'aliim ahpa' wila kiwiib'al ahpa' nkimal kiib' y han niq'ar que si kitihka kit'alii wach la kijawinaq taqee'